सप्ता का साथ दिन होज, तोह पहलो वार आवज सुम्मार, दूसरो वार आवज मंगलवार, तीसरो बूदवार, चवथा का गुरुवार भी बोलज। नविष्टरवार भी बोलज, खई और छटो सुक्रवार, साथमो सनिवार, और अठोर रवीवार और रवीवार का दितवार भी बोलज। असा सप्ता का साथ दिन होज, और कोई पक्वाडो का हब्तो भी बोलज, <hesitation> साथ दिन का।